Eh an ta kom ko min lalambanni ki nakonni indai har kom na kom ni nako esha si e amalɗeti kanni kuma na ko hinda onshenni abunshi kona badi wuya ko moya kom yo ƴoto a ishe sabo na moiko kom ni a soma bele kuma ko ki zoni na meno ki bei de. i nako anshenni abunshim ko moya a soma bele a soma bele balle na badinni ko onshenni busum kullum ki zoni na damɓabu a soma bele a soma bele kom kilama si andi daurin gindi wonse ko na hinda gonni beik soto na ko moiko si ko gilla kanni toh a namti kanni a menni ko kuma ko nami ko esha si ko na sunni kuri kona sunni dake kona lara na ko esha si ko moya a erinni anamtik kanni na ko gatta esha si a ngabti marshen ni kaba gemko toh na dinni ko ni korya ki si ko a banoh ko moya dunni gyemanko toh kal ka oshi take barke ma. i nako de. i ko a riya ko ki banoh na ko esha zuni ko moya a duti balle na ko onshenni abunshim. Har yab ta lokoci ma. i an ta oshinma ngabno jijo kawai ko a bei deyi ko moya zuni a marshe ko a goto ton hai kori ngo na ko gilla kato ko moya namno kato na ko esha te ko moya erko na ko moya fimeno saka esha te ko moya ngabti marshen toh kaba gyemko toh na dino gyemkoi ei shikenan na ko an dala saratkom ko masari soto sai nami ko dakito i hawoni ko zonge ko hawoi ngo shikenan na ko daketo hawoi ko bureni toh a soma tishe koi me ko esha sha ento duk a tarensu toh kom ke ka. a na ko onshenni abunshim ko moya farsi ki zab. i tiya hankali ni gyemko duk na ko esha si farni kuma si ngabno marshen no a ditu tukur tukur sa a ditu erinni gyemanko ka. a ki zoni ko ki bedi na ko beiti hetenonni na kolki a dirko ko moya si gurta na si gurta ko moya si na moi ko a ina bele toh womye dalo abunshim toh ko ngahi marsheka dino gyemni ko esha sunni ko na dake dai kona lara dai kona hoga duna dai toh ko esha suni ko esha suni konti ko sama zugoni shinenan sannan ko deisi sabo ha. a si kom si ai si bama. i. Baiwa ki si bu ke. edon si andi e nagarta wonse kal ka. a ke barke te ke ta sarkit tiya ke na ko kulatek si e na gyeɗeno banoh far min ko wom a hankalini far a gyamko sosai amma si gam si gam kola boni yam don sabok si na ko onshenni abunshim ma na ngarno bu kaiso kom na yokosi ko na basha indei na yo kom si a laha boni buko na moiko koi na esha si sai a itunni shiru amma na yoko wom e kom yoto fa gyaɗa gyaɗa ngoi ko go gyangyana don sabok a hinɗi ni washi amma na yokom ko a washi ki biya ko esha si ko esha si har ko go ngabsi ko go turka si ko go ngarsi ko boni a laha bu kona go ko moka si goma komin washi ni indai na yom badai iko munafurci bu don sabok badi ni ki koi har abada kom kam andi alkawari wonse amma banda gam gam na ko onshenni tishi na ko narko si bu a na ko barno bei ko a dumpa koi na dumpa koi kuma a yaktiko eli gam kilama si andi dirak hankali wom amma oshi barke ki kom e zuni andi mutunci don in dai har na onshen su abunshim. Ko na an lahiya bu ka go ka saka ko tiyakanni si an eiyo damta si bu ko moya na ka isko gyamani na moi ko koi a soma digenze toh na shat ko digenzen min ko go tiyakanni ko saha kom kai kilama tiyakanni ko saha a dama si kom kilama har na itko yo bolonni balle na ansu kunu i ko an ton riya ne ko a riya ton kori na moi ko ngo anta a go ni tishenko mutunshi min toh a ngabti jijo su fa a ditu a farata ngoi wom amma a damba koi bu toh ko na ngom woi goni ishenko ei yoto indai na har kom ko onshenni ei woiye badinni kom yi na moyan ko ngoi goni shusha kom ko moya tinin a hinɗe tu na dano a wena ngoi ki zeibu ki kyer ne a tsira ma i dino ɗa rewe woi.